כ'וואלט מער געוואלט זיין אויף די וואסער וועגן איך- ס'גייט מיך נישט אן אזוי שטארק פון דרויסן פון ספעיס, <hesitation> ס'גייט מיך מער אן כ'האב ליב וואסער כ'האב ליב צו גיין צו דער וואסער און <hesitation> כ'וואלט מער געוואלט זיין- גיין דארטן